Ha manfaat kulkas kulkas-barang satu ini akang dia punya kemanfaat <hesitation> manfaat itu banya lai hanya katong bisa taro biking akang es batu ka biking es biking es krim ka poko nya katong bisa biking masak-masakan apa katong bisa taro akang bisa ada yang sayur-sayur, tomat-tomat poko nya makanan <hesitation> makanan-makanan yang capat basi ka bagitu katong bisa simpan akang di kulkas kaya daging, daging yang katong balong masa akang katong bisa taro akang di kulkas biar akang lebi awet biar jang capat-capat busu dagi daging-busu bagitu ha manpaat manpaat-kulkas ini sa bisa katong. <hesitation> Akang pung manfaat tu itu kaya menjaga barang dia akang segar kaya makang dan deng minuman kan kulkas kan berfu <hesitation> berfungsi untuk <hesitation> mendinginkan makanan ka dan minuman minuman-ka biar akang tetap tejaga dan umur si <hesitation> simpang akang itu jadi lebi lama begitu lebi panjang lai begitu to akang mudah par katong simpan deng katong ator suhu yang betul-betul tepat lai bagitu berbagai jenis ka <hesitation> jadi kulkas itu paleng penting sekali to par simpan makanan dan minuman supaya akang tahan lama misalnya kaya ikang, daging, deng sayur deng bua-bua biasa. Taro di kulkas biar seng capat busu deng itu kulkas juga bantu par dinginkan minuman apalai kalo cuaca ada panas-panas bagini seng enak sakali kalo minuman yang dingin-dingin tu dari kulkas artinya kalo kulkas akan sangat membantu katong menjaga kesegaran badan, makanang, dan membuat idup ini lebi kaya praktis bagitu.